زما په نظر یو مثالي واده داسې یو واده يي څې په یو باغ کې تر سره سي البته که شخص مالي توانایي کمه یي او اضافی او بې جایه مصارفاتو نه جلوګیري وسی. هغه موسیقي چه ډیر اواز یې اوچت وي او په غوږو هم بد تاثیر لري د هغه پر ځای یو ارامه موسیقي پکې وکارول سي او ماحول په څراغونو باندې روښانه یې.